Fagnamboaragna hena agnatina hamburger regny: <hesitation> alaigna, hena potehigna. Izy koafa potika igny, atao forme boribory. I <hesitation> izy avake asiagnao fangaro ôhatra tongolo gasy, sakaitany, lay episy tianao atao akao. Izy avake a <hesitation> iro- atono. Atono na karagnina. Matetiky karagnina amina lapoaly igny izy. Izy ave kafa masaka igny, ampiarahagna amina salasaladin-draha, atao agnatina hamburger.